Faa haama janɗe walla manaaji. Sabi ɗun tappirgal janɗe. Ɗun moƴƴiniraa. Ɗun woni faandaare muuɗun. <hesitation> Ayyo, <hesitation> banngal jande ka ɗun nii jon kaa neɗɗo waawi wiide ɗun moƴƴiniraa, ɗun faandoraa.